Esiti eyathukayiswika okwanjingu eriringayu, ghukabya wabirigomayu omwa omwapasi, baketamu Calenda omwalhusungu. Wabirilhabya yomo, neryo mukimana bandu ngababiri ghunasi yikabya nyiri kutsibu. Neryo oghundi inahamba okwasonda noghundi inahamba okwayindi sonda neryo imwalinga. Yikabwa yabiriyifunya yabirihika hakuhi imwasighirayu omundu mughuma inyalingayu inyathekayu ahisi ndeke, iyinagorire ndeke, iyinakomire ndeke. Iwalingayu iwathekayu aha- ahahenirye. Ngabugha indi ngesyanjimba esyeryambalha ngesyabagheni, nge- ngesati ghukatsuka bwafunga amapesa. Ghukabya wabirifungaghu neryo nemikono nayu iwa- iwalingirayu ghuthya ahali amapesa. Neru kandi iwahamba eyosi iwalingirayu mukono mughuma eyosi iwamathania emikono owokwaside nguma, nokwayindi side neru iwalingayu iyabya nganyiri kutsibu yithya. Ghukabya wabirighunza eriringayu ghuthya, neribwa iwasa ghukakunyayu bolhobolho, neri iyabya eyosi iyinalingire ndeke kandi isiyendibugha indi yamasa mwakandu kosi akayikunyire. <hesitation>